आत्म बिश्वास भन्या बित्तीकै सब्बै भन्दा पईला त मुलाई एक बलियो भैखेर आफुले आफुलाई बिश्वास गर्नु हो जसो लाग्दो छ । हामी कुनै पनि काम गद्दा खेरी जब बिस्वास गद्दाईनौ त्यइ कुणामा कइल्यै पन सफल हुदाइनौ । त्यै भैखेर आफ्नो क्षमता ज्या हुदो छ त्यइ कुणामा ढुक्क भैखेर आफ्नो काम गर्दै अघाडी आउन्या चुनौतीहरुको सामना गर्दै ति चुनौतीहरुलाई पार गद्दछु भनिखेर हामि कुनै कामलाई बिश्वासको साथमा गद्दा छु भन्यापछि त्यइलाई नै आत्म बिश्वास हो भन्या अमुलाई लाग्दो छ । आत्म बिश्वासले गद्दा हाम्रा बिग्ण्याका काम पन हामि सफल बनाउन सक्ता छु । जो मान्छेसंग आत्म बिश्वास हुदो छ त्यो आत्म बिश्वास गर्नया मान्छे कइल्यै पन असफल हुदैन । हामिले केइ पनी कुणाका लागि सफल हुनाका लागि आत्म बिश्वास आवश्यक हुदो छ । आत्म बिश्वासले नै हामी मान्छेलाई सफल बनाउदो छ । जो संग आत्म बिश्वास छैन जो मान्छेले मु यो कुणा गरीसक्तो छु भन्या आफुमाथि बिश्वास छैन त्यो मान्छे कइल्ले पन सफल हुदैन । त्यै भैखेर ज्या कुणा ही गद्दा छु त्यइ कणालाई ढुक्क भैखेर म गर्न सक्छु भनि जो मान्छेले बिश्वास गरीखेर त्यो काम गद्दो छ सफल हुदो छ त्यइलाई नै आत्म बिश्वास हो भनिखेर म बुद्दो छु ।